لو كان بإمكانك أن تكون حشرة ليوم واحد، أي حشرة كنت ستختار ولماذا؟ كنت بأختار أكون نحلة، لأنها حشرة مهمة وتعمل مع باقي النحل في جمع الرحيق وبناء الخلية النحلة بتمثل التعاون، وتوفر العسل اللي يُعتبر غذاء صحي ومفيد للجميع وبنفس للوقت أحب أستكشف الأزهار وأشاهد الطبيعة